Arakaraky ny habetsaky ny salady haroso no hikarakarana ny saosy vinaingitra. Maka <hesitation> vinaingitra, sira, tongolo voatetika, siramamy kely ary menaka. Afangaro ireo ary iny no araraka eo ambonin'ny salady haroso